Matseitiuu ja na yati na nntseiñꞌoomꞌñe tsꞌaⁿ ñequio ncheⁿ catscu ee na juunaꞌ matseixmaⁿnaꞌ cwii nnom na taꞌnaⁿ cwii nnom nasei na tjoomꞌ maxjeⁿ ndyonaꞌ cwiluiꞌnaꞌ naquiiꞌ seiiꞌ quiooꞌ joꞌ chii na matsꞌaa ja yati na ñequio juunaꞌ nleiñꞌoomꞌ ee na ndoꞌ mati jeꞌ na cachiti cwii nnom nantquie na nntseiñꞌoomꞌñe tsꞌaⁿ na nncwilꞌueeꞌñê ncheⁿꞌ catscu ndoꞌ mati jeꞌ mandyo nntsꞌaanaꞌ tixocatꞌuii cwii tycu jom na cjee mꞌaaⁿnaꞌ ee na nmeiⁿꞌ ꞌnaⁿ na maxjeⁿ niom naquiiꞌ seiiꞌ cwii quiooꞌ.